Rota ve i safarka o laŋ abi ii yi, ig ŋgal mu de ndar degenti. Te tara nugu ɗi re o kɔ ɗob me yɔ concour ge ti gen ti. E nam me safarka nen, ɔhɔ awrag dana ten taw ra ɲina ge tu ribo ɓi-ɓi i naŋgo taɲ ja gera tara. Bar jalged, ora gan tel funu, ɔy-ɔy degre ta bee in kal ɓi boro tene wala way. God ɓenee, na ni dada ar be miʃ el de dari ŋge de ta o gode dar de ta bi mbii ŋgalen, riji gode dari ge nee. Oo wala da arga, gode kun silne wala safa harag ɲe nane tɔŋ de da. Dari ge ne, reg dala to wa dayi ne, wala ge de ɔŋg de ŋgergege. Ɔŋg dege kaɲ ʃar ndogo oseb kerek taten, man nanen mige mor moŋgo el bini el bini ta ne tar keŋgo de. De el benene, oo reke dana te ɓa yine gode, gode ta ɓo. Ḭ te rɔyɲe naŋ tɔŋ ɓa ine ŋgale, ta rɔ de bi dar degenti ihigi ten. Ya nam wa aw raganen tara awra ḭ taten, utili ɓe ŋgereŋ gəra i nden. Dala da tuu ba hi ne god tuk safa ri hinti gun si llindi wala zala, gode de darseŋ de ɓari ndama ŋgal de, god ɗeraŋ ɗe. Oto ŋgal reke de jama to tel tami ror ti, halak zar kere tri zeg no fo, po iŋge ɓe go ta. Tar ɓe nee wala ŋgal da ri ta nana ko, go dari de ka seŋ de dar kor seŋ de otek ŋgalen. Kelaŋ batan da tarihen, da laza tɔŋɔ ɗub me o to̰ de gine, otɔŋ ur moto. Wala kal ɓi ɗan ke del dodo tari ndogo ne talibi, tarɔ de ɓe ijiten lazan. Wɔ aw raga, taraw ra giŋ ndigi gəra hand ka yingo To seb kine. A anani da riji gode de wi ŋgare nda gode dek dari ge o tḛŋgalen. Osef kin ki ardege rekep taɲi ro de ŋger gen ki, nani la arku. Gun silon nda, gun silan te ɔn di dog manti, oo ta tari ne god de kal bi ŋgal nee kal ɗoŋgo moto kona go ta tari gob moto oro. Taro deg ig tar degen ti nel be tʃe do, tedaya bar jala o law gar daga doo. Tʃu keɗa law amal leyi da, o ja tuji da ta ar gode tegen reje oja tara bar jal ge da. Wo, oho awrɔ keneŋ tariŋ deg le ŋgereŋ gəra ḭ ka ɲiɲa. Otok tami ro nde ŋger gen ti, roo gode rɔɲ ŋganaŋ tɔ ɔŋ. Ta tami rorti tan te ɓe ig ŋgale dar dege tinen. Lazem ke arg, arg dehel tene. Deb kaŋ tɔ ɔŋɔ, ɔŋɔ ɗub mḛḛ ɔŋɔ guti be ya rɔ ɲene teya ko te baw. Maye ig dar degen tene el ba. Tan lazim deya da tar barjal ge da teya da law amala hi da reje be, kreje be. To tarinen to wali ba ha̰ ndeyi gar degen tene el ba. Ami ja, ja yatu yanid; ja a̰ ŋgara tar bara ja la law dake dakeb dari. Ziada ki jiri, saba ke god fen tag, oo tirji oseb kow ragi ne, tog be to tari ŋgo de kalɓi ndaŋɲi. O tari ŋgode kalbi ŋgale nde. Da ta ɓi kel kɔn ja. Ja ɗara law go da jare tar barjal ge da, o el ba.